Agar men kafeda kimgadir qahva to'kib yuborgan bo'lsam, darhol uzr so'rardim va: "Kechirasiz, men buni bilmay qilib qo'ydim, hohlasangiz men sizga boshqa qahva olib beraman degan bo'lardim!